אויב איך וואלט געקענט זיין א חיה פאר איין טאג, וואלט איך געוואלט זיין א פיקאק, וועגן- קודם וועגן א פיקאק איז זייער שיין און, ס'איז- איך וואלט געוואלט זיין זייער שיין, און נאכדעם וואלט איך געוואלט מענטשן זאלן קומען קוקן, און איך וואלט ליב געהאט די קאלערס